Weh agwa badu nkpa bah anya bu ihuolam mah beteh akah-yi ocha ebctali akah-yi ocha otu mbom inah sobishinye sanu anya nyeobula imahgwu nsaru inoh so-beh shina oba ihana nye sanu inah goh yah ngigoh ah inah goh nyekam ngigoh ekile giwa huomakala worakiri jah somakoro or nyeokoadu nye obula buko nye sanme nyoi sobeh sini nyekam anys ellie nyebene seku nyeam aji nyam aji si mbom osara anya zimako gba mbor nhenu dazi nah kah ndah ku omu ahia okah whuola nu ndah ikwu oryahah oro but nu asi nuoi sokoro anua ozikorori okwyjola ndah ikwu ayi mekwahia yani ndah iku yani ndah kwu bidohahia nyani ndah ikwu ozi nah ahah nu idah ikwu ahuah la wuru isi ndah ikwu kah bia bia oro nu okpara agnah omah okpakwatara agwah omah nu ovula awirimeh zena akah ogah obu nheha zinu owah kah.